ⵏⴰⴽⴰ ⵉⵙⵜⴰⴽⴰⵍ ⵙⴰⵔⵉⴰ ⵙoⴼⴰ ⴰⴳⴰⴷⵔⴰⵔ ⵉⵢⴰ ⴳⴰⵔⵢo. ⴰⴳⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⵜⴰ ⵀⵉⵢⴰ ⵢⴻⵎⴼⵓⵏ. ⵢⴰⵡⴰⴳⴰⵀⵉ ⴰⵢⴻⴽⵉⵏ. ⴷⴰⵡⴰⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ. ⴷⴰⵍⴳⴰⴷ ⴳⵔⴰⵣⴰ ⵉⵢⴰ ⴳⵔⴰⵣⴰ ⵀⵉⵢⴰ ⴰⵙⵜⵀⴰⵏⴻ ⴰⴳⴰⴷⵔⴰⵔ. ⵉⵢⴰ ⴷⵏⴻ ⴽⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏ ⵜⵉ ⵏⴰⵔⵉⵡⴻ. ⵙoⴼⴰ ⴰⴳⴰⴷⵔⴰⵔ.